المؤسسة الخيرية اللي قاعدة أدعمها هي مؤسسة حقوق المرأة، وأشوف إنه هدفهم مرة مهم عشان المرأة <hesitation> في عالمنا صراحةً تكون شوية مضطهدة وتسلب منها شوية من حقوقها، لكن مع دور المؤسسة وال- <hesitation> إنها تعرف المرأة بحقوقها لأنه في بنات أصلاً ما يعرفوا حقوقهم الأصلية، ويكون كمان في قوانين صارمة تحمي حقوق المرأة، هذا يأثر بشكل كبير ويغير المفاهيم.